א שירעם האט די שטעקן, און פון אויבן פון די שטעקן קומט ארויס א באנטש לענגערע שטעקענעס, <hesitation> וואס יענץ- נאכדעם איז דא אזוי ווי- די פלעסטיק ארום וואס מ'לייגט א- וואס יענע שטעקנעס כאפן אן, און ווען מ'קען צומאכן און עפענען די שירעם <hesitation> רוקט מען ארויף א שטיקל און אראפ און אלע שטיקלעך עפענען זיך אדער מאכן זיך צו.